एक छुटू बिजनेस शुरू कनो तै सबसे पैली हम एक आइडिया ढुंढण और एक अछू प्लान बणाण बजार क रिसर्च कन। जू भी हमर ग्राहक छन ऊ बारा हमन पता कन जरूरी लाइसेंस यू सब कौरी तै धीरे धीरे कौरी तै जू भी सामान होलू मार्केट मा लॉच कैरी दीण